E karazan'e sakafo magnasara fitadidia fantako da ohatra hoe vahazo, e vahazo da agnisan'e va- sakafo magnasara fa- fitadidia, akoatrin'e vahazo titely, da chocolat na kakao, ronono zay.